E like ho'i me ke ola o Iesū Kristo ua hauʻoli loa ʻo ia i ka hana a ke Akua akā nō naʻe ua loaʻa ka ʻehaʻeha. No laila no ke kanaka no ka lehulehu ʻae he hauʻoli ʻo iaʻiʻo i ke Akua. Inā ʻo ke Akua ka mea nui i loko o kou ola hiki ke loaʻa ka ʻo iaʻiʻo.